Okee ta ti nga’wishɛ tu! Ugondu naana bishi mi mbisegemia shɛ goudu ahilo which is itimɛ tu hwab ibɛ shɛ timɛ tu hwab time tu hwab ta ti yajɛ timɛ tu hwab keshi keshi swob swob ti yajɛ swob swob. Swob swob ti bɛ shɛ maa aa-ti yajɛ tuvoloo ibɛ and ani pɛpv gumwa igɛtɛ shɛ ma abibiuwa abi abi bilwa iyi bi eri b ovolo ya. Aka tu hwab ti yajɛ aagewɛ wɛtu, atwa oko naan a soshi tu hwah na razhɛ ososa a caga efuje. nazhɛ athwa na na a hwah nu gala a hwah eri abila iyi ti bila namɛ so so bi eri ba bila ohiu, ba bila ashɛna ba bila igwezhe ba bila genyi iyi gemb ufugwo na na iyeri tu ti mbisege na na ta hwah. Aa zha uwa nga njɛ, ibɛ gee zhiji umakarata wa to ukaratu ba bassa bɛ hiɛh karatu nge zhiji nu moshigo umozhigo ata hin nge ci umwono icihih nga kunajɛ. Den ibɛ ngee teni ungana wa ub unaga n awa un ubwa shɛ sekedire skul ni riyibwo-umakaranta wuta, den nga njɛ ub nge huwi ibɛ ngee shishingeni umbe kurɛ ba shɛ rɛ. College of education which is umakaranta’ wutu sasana nu umbe nge seshi nge gure ta hwai ugondu zasana ma ugondu government nga wutanganɛ-o izaba ibɛ shɛ ngondu na gee zhiji nu tourist lodge. Ohugwa ga agaig o woto izhiji wa n zhiji gondu ba pata ger bu shiywa ugbaa nu umpwa ni bɛ tɛ ibɛ nge zhiji vgondu apata and ta hwayi apata du ge ben inga kanɛ umakarata alu beshe har gee gure bwo nu ta hwayi bwo apata nga ta namɛ ama nda gondu n heshi ta huni bwo apata ga ta namɛ tugwo ugowu har tahwayi n ta za makaranta kwo ugondu na na government yan nda so ga na tu wanɛ ti mi tɛ shɛ ta ma nda goudu. Izhiji de ne ohilo na na ngɛ zhɛ mɛ hiɛb n huleni. Ihib nu ugind u elele abi zhɛ nda abu zasa iyi nɛmɛ bulɛ bi eri shi banda kwo ogndu elele na abanda ukuribi na abizhɛ bala ma du iyi mɛyɛ abi zhɛ s ani ibɛ ilhib shɛ ma pada ohilo huleni iyi lele kpa ebi hieci butu gumwa bay a.

Yahɛ ma ugondu ata ama nda bapata, imengenji ko bu kwubɛ ma shɛ ibɛ zhɛ ma yagana ya bauta n shɛ butu naan a zuɛ hiɛn n teri yaw aba uwɛmbe? Ma nda ugondu no ohugwo na anɛga butu. Bishi mi eri ba guna… mi eri guma, yɛu mi eri ba guma aa mba kɛnyɛ mi nge eri ma guma. Iyi elele apata tɛnɛnjɛ n kwubɛ ma nu ga lele ga zhɛ ma kwuna ya usiwoci namanɛ. Bele abu shɛwa butu gumwa bɛshɛ dole butu na na ɛ zhɛ hieh yajɛ jita waba bu zhɛ-a vula. Ikeni wi nɛɛ na’yaganɛ ukpahiɛn ngɛɛ hieh ma jala ugondu na asibiti ishɛ ma n shɛ butu bi yɛmɛmɛ maa na shɛ aka kwubɛ butu kwo yahɛ nu ngwu kwo ya shɛ ngo ko n er imo mbiyono bu yashɛ ma namawa apata neri ma sa kpali oko ort bu kwo yashɛ nu salari mu azhɛ avwa hud n zhɛ mol ono uwɛmbe? Ma ma kuba ma butu ata ugushiji tɛnɛnjɛ ibɛ ngɛ hiɛh ugondu zhaganɛ ngee gushiji ohwolu ma jala ugondu na asibiti iyi nɛpo ama jala ugonduna sibiti hurishi ganata-o.